عشان نحضر العيش الله يسلمك انت تنقع العيش... تغسل العيش واجد زين مرة مرتين ثلاثة... وتصفيه من الماي عقب تحطه في في صفرية وتحط فوق الصفرية ماي حار وتحط فوقه ملح وتخليها على النار وتنتظر لين ما يغلي وعقب تشخل العيش وتحطه مرة ثانية على النار جي ربع ساعة ويستوي